To lesi Nidalan Finuki Dutch ko ɗum wiyata Dutch Revolt kannjum fooɗi ɗum heɓi enci, ɗum heɓi enci hoore to lesdi Nidalan daga Spain hitaande nduuɓu ujuneere gootel e teemeɗɗe jowi sappanɗe jeego'o e joweetati